Ny couleur manga mazava ny couleur manga mazava dia ohatran'ny marika fahitana raha amina fiainana izy io. Ohatra hoe mahita mangamanga ny lanitra dia efa fifaliana anaty ny fo iny. Dia ohatran'ny hoe manga koa ny ranomasina dia mahafinaritra anao mahatsatsara anao mijery an'iny. Dia izay no tena asan'ny couleran'ny manga mazava.